<hesitation> eeh abhana bafu ndakhabola mumaisha kana mumaisha kano ndhakhabola shiali mundu omuikhala nnaye mulitsa nnaye muonga naye wuwi, namba anyala khabola bulahi khuiwe tawe nyala khubola buli mundu alinende bundu ye yeinyeraa omwena lakini shiakhuenyora tawe kho nyasaye naye akhakumbuka yakhuesia imnilo wuwi omanye alabalo bubi khuiwe aloho utsakhubola bulahi khuiwe oundi bubi kata kandi sikali kokhura imbili wa abondu tai abandi banyala khukhureba omundu plan akhumanyira nombo amakhoba koobalanga na amakhuba tsa keesha mushiala kuno lakini nibu bulahi kenyekho nomanyire khusialo kenyakhanga abandu bakhubulekho bubi nomba bulahi khomanye oli khunjila eenyekhananga. Shikira mundu nakhubola mubulahi bwonyene mpaka oireba mbu nase sindokhakosherakho omundu khandi omanye balakhutanga. Kenyekha bakhubolekho bubi. Nabakhubolakho bubi nomanya iano bos oli khunjila eenyekhananga. Nirali oikhare nabo bosi kenyakhanga omanye obalina balahi nomba obabi. Abalina aba bas sibanyala khuba babi nomba abalahi ta. Khuli nenda abanyala khukhuyana kababala khuwe na amalahi muehesanie mumbira enyekhananga khandi mundu nabola likhuba libikhoyekhandi mubakaya. Nakhuli nenda abali na batukha abundi banyola likhuba libirire khulwa sana nikali mundu ali abundi nlani akhukhonyi kata akhubukule munjira eenyekhananga tawe, lakini munjira nimwosi khe kholahanga nebola kawere kekhola shishira ni. <hesitation> eeh eshikholkhali malala khala khabero kaekholekhanga sichira shiakhuenyeranga tawe ,malala kawere kaelolekhanga sichira yenyanga alolekhe mulahi khuombe <hesitation> khuyomba khubuli mundu nomba inyanga olalakhai mulaii iwe olelekhiombi .Lakini kosi musibala muno mbaka oiyeme sichira nobolo mbuuu onyala kuzuia nobutinyu sichira nebababulanya sholi noli aeembi la wiisa khuba noli yake khandi aumdi nashukourirekho to nesomanya yainola shindu filani takata msikhale mulie nnye lakini soramonya ombi kosi shiabala khuiwe tawe, nirali khushialo khuna sindu siebabolanga okhola amalahi khorara usasio amalahi iwe sirira khulsia nolenya eeeh ombi ke bakhukhureranga shiekhara nnabo munjira lenyakhananga ta nirai iwe khula amalahi nyasaye akhusikure otsirire khukhula omalahi olkhare nnobi munjira endahi nawe noli obundu khubula ombi khususasio shichira siabola omba khuiwe tawe iwe bola amalahi keke ombi kano lekha omwene obanda balaba bali nnyo nebakhonyole obene so that omwene kamukhaye kabule khukalukha khisiwi tawe owene haba niwe waana e stori nombe e ripoti ino mbu niya ommbi mnawe hyo oananya eripoli yo bibihi la khodhi noshiri kosho likhuba khumsin ranga olami orenyelasie bulahi ohakikishi nelia toto lakini khubula ambi sikenyekhonanya takata nyasaye niyo omanyile shikhere kho manya tawe, era likosi ole shiranga vikhulu nosierorakhua ne orenda mmaisha kokhone utsie utsie.